زه چی کله د غبارفکر وکم، نو ما ته وچکالي او د بادونه راپه یاد سی کله چی بارانونه نه یی او بادونه پیداسی ورسره ډیر سخت غبار جوړیږی دغبار سره هوا هم خرابیږی او اکثره په دوبی کی وی دوړی وی او هوا دیره خرابه وی خو کله کله دغبار وروسته باران هم راځی چی دسیلاب سبب هم کیږی غبار دهیچا نه خوښیږی او څوک یو ډول بد احساس کوی